انا بش نسمع الاخبار يعني نقراها من الجرائد ونقراها ايضا من وسائل التوصل الاجتماعي لانو في وسائل التواصل الاجتماعي معندكش هداك الحاجز الي تصيبو فيوالتلفيزيون وتصيبو فالجرائد لانو الجرائد تر <hesitation> وقنوات التلفيزيونية عندها في بعض الاحيان يكون عندها صالح مصالح خاصة ليعني تخيك انو نتا تكون يعني مقيد كيفاه تتاخد المعلومة عكس وسائل التواصل الاجتماعي الي وسائل يعني كل واحد يقدر يحط واش يحب فيها يعني تصيب صيني يحط وروسي يحط ومريكاني يحط وفرنسي يحط وبريزيلي يحط وتونسي يحط وجزائري يحط ويعني صومالي يحط يعني وسائل التواصل الاجتماعي هي- هي احسن وسيلة في ضني انا لي- قراءة الاخبار ومعرفة مادا يحدث حول العالم لهادا انصح الجميع باستعمال وسائل التواصل الجتماعي لمعرفة اخبارهم ومعرفة مادا يحدث في ربعة وعشرين ساعة على ربعة وعشرين ساعة سبعة ايام على سبعة ايام